Valavondrano rey zay lafa manamboatsy tohadrano: alany akatakata ze misimisy a manamoro rano iny mbeo, ohatsy ataotsika hoe mety tapatapa bararata io, tapatapakazo. Alany rey avorovorony tateriny amy vava, le avorovorony asakany rano mandeha iny amizay. Lafa maromaro raha iny matevitevy la fa tohadrano iny, fa mahasaka rano iny la tsy mandeha sasy rano iny. Zay ty fomba fanamboara valavondrano rey tohadrano.